सक्षता कहेबाला चिज तँ बहुमुल्य बा काहे कि आदमी के जब तक क्षमता नरही तँ कौनो भी कुसो नकरसकैता । आदमीके तँ सब के मन रहैये लेकिन क्षमता होइके परल । जैसेकि बरका जंग करेला तँ ओकरामे क्षमता बा तँ भी उ जग करसकैता । आदमी सबके बोलाएके, बैठाएके, आदर व्यावार करेके, सब आदमी मे, क्षमता नरहैये । उही से हम कथी कहैसी कि क्षमता जैसे कौनो आदमीके, सब आदमी परल, लिखल रहैये, सब आदमी सफल न होइये । केहु स्कूल चलाइये तँ, ऊ क्षमता बा तभी तँ स्कूल चलाइये त । अगर क्षमता नरही तँ, आदमी तँ सभे बा लेकिन सब आदमी स्कूल न चलाए सकैये । तँ उही ओकरामे, उ क्षमता बा तँ, स्कूल चलाइये तँ, औसने कहम तँ, डाक्टर बन्नेला भी तँ, क्षमता चाही । औसने पढ लिखके, क्षमता हाकरे पर, आदमी सब जनाके क्षमता नरहैये लेकिन केतजके तँ क्षमता नरहैये उही से उ अगाडी न बढैये चाहे कौनो काम नकर सकैये । उही से आदमी मे क्षमता होयेके परयै । आदमी अगाडी बढैये । या कौनो काम करसकैये ।